பல் துலக்கத்தின் முதன்மை நோக்கம் பற்கள் மற்றும். ஈறுகளில் இருந்து பிளேக் மற்றும் உணவு குப்பைகளை. அகற்றுவது பல் சொத்தை ஈறு நோய் மற்றும் வாய். துர்நாற்றம் ஆகியவற்றைத் தடுப்பது பற்பசையுடன். பயன்படுத்தும் போது அதன் முட்கள் இயந்திர. நடவடிக்கை மூலம் வாய்வழி குழியை திறம்பட. சுத்தம் செய்வதன் மூலம் முக்கியமாக வாய்வழி. சுகாதாரத்தை பராமரிப்பதற்கான ஒரு முக்கிய. கருவியாக செயல்படுகிறது.